Mo nua Obendey, ͻyɛ emi mara na menye wo rekasa yi. Mowͻ awerɛhyɛ mu dɛ wo ho ye papaapa. Mepɛ dɛ Dwowda a ͻreba wͻ ndaawͻtwe a yɛrebesi mu yi mu ber a abͻ ndͻnwͻtwe anapa ehyia me wͻ Oguaa mpoano hͻ bea wͻtsena dzidzi no na menye wo to nsa dzidzi na menye wo yɛ biribi dɛm akyɛr. M'afe wo yie papaapa. Mfe anan a munnhu wo yi, moho nyinara yera me ntsi hyia me, mobͻhwɛ wo kwan.